କୁର୍କୁରା ମନେ ନିଜା ମାଲିକୋଂ କୁ <hesitation> ଗୀପରୀ ସ୍ନେହୋ ଦେଖାନତୀ। <hesitation> ଉତ୍ତର, ନିଜା ପୁଚ୍ଛା ଭାଂଗୀବା, ମୋହା ଧୋଈବା, ମାଲିକୋଂ କା ଉପରୀ ଉଦୀବା, <hesitation> ନିଜା ମାଲିକୋଂ କା ପାଖୋରୀ ବାସା କୋରୀବା, ଓଲପୋ ସବ୍ଦା କୋରୀ ଅନନ୍ଦା ରୋକାସ କୋରୀବା।